Mui boi buuri tɔka tɔka mɛ. Tu tari mui si'a mɛ ti ba tuunɛ kɔ'ɔm dɛna la ti dikɛ dugera mukila ma'a, asi'a me dɛna ba tara dugera zɔlɔɔfi gee ti asi'a me kelum dɛna tu tara ita mui kookoo, la buuri buuri asi'a.